Mokoxkë hora, koch dun may wi'inwach jayoyëch may mokoxkë hora manityë may wi'in wat'snë manytëch bëdëtnë manytë xunyë tëkënyë jaduntyë, jaduntyë nëkë mabëdëkyë mayëch dun wi'ijnëp pues jadun dun may mokoxkë hora jadun may dun wi'ijnë ja tuktuk hora dun jya nëkudujtë ko'o dun mabë may dun wi'inwat'snë.